al'aada himɓe China ni hamɓe ni ɓe ɗo nyaama, al'aada maɓɓe woodi nyaamɗe ha nder, ɓe ɗo waɗa fijirde ɓe nyaama soosay, ɓe hawta himɓe, ɓe defa nyaamnduuji 'daban-daban' ɓe nyaama, hannjum on al'aada maɓɓe. Bo woodi al'aada maɓɓe hamɓe jee ɓe ɗo waɗa fijirde kala karshe nnduuɓu pat ɓe ɗo motta ɓe waɗa fijirde al'aada maɓɓe, ɓe bo irin himɓe mawɓe mawɓe ɓe mayi ɗo ɓe waɗa ɓe kuujeeeji ha wuro may soosay ɓe ɗo numta be maɓɓe. Kala nnduuɓu pat ɓe ɗo waɗa irin al'aada may ɓe joɗa ɓe numta be maɓɓe.